Pues este madyu yë da mejk ejt's da mexico cultura myëdë, este ëxtamët's më ëjt's dadun ka'ap t'sënayën ya'abë ya este ja'ajtokëp xë t'su da ya'a, yë sandë xë, ëxtamët's nebya xi'i je san juan bautista xë, xi'i yë san juan degollado xë, xi'i yë san martin xë, xi'i yë primero vela de primero de junio xë, xi'i yë dia de los fila- filarmonicos xë, xi'i yë este san judas tadeo xë, mayë yë mëjk xë dun jyadyë yë ejt's dun ya'a këxëk dun costumbre a'ajpyë, yë ejt's këxëk ya'a dun dun, este majukyapë neyb ku kunaxën.